Obumanyisyo obula obulanga nti omuntu e puresya zamwei ziri igurumu ziri iguru omuntu oyo abba nokutuyana tuyana, omuntu oyo abba afuna omugaizo, omuntu oyo afuna obulwaire lwaire obumanyisyo bwa bulwaire obundi.

Tulina kumukwatisya katonda na kusaba kubanga yeena abba muntu nka iswe n'okubuulirira okwingi n'okubona nti akukyuka nabba nga takusobola kukyuka nitumukwatisya amateeka kubanga yeena abba muntu nka iswe tubba tulina okukwatagana naye mpola mpola okubona nga tumwirya omu layini eyo gitukwendya omukitundu kyaiswe eneyakalya gi tweyakalyamu kubanga omuntu oyo obba tiwamuleke awo yenka yenka omwibbbanga akyame ng'okumuloleera mbe nti lwakubba okumutiina totiina omuntu mwirawo mukobere ekituufu nti olina kukola oti n'oti.

Engeri ekusoka eya byankulakulana omukitundu kyange haa nimba nasomere nina okubatekerawo aka business kakuyambaku katugeze esomero nkusobola okutekawo aka somero abaana bani abato bato nibaba nga bayambibweku omu kitundu kyange nibazweranga ampi ate nga bakwaba ampi gyebakwaba okwegera

Ya buli buli lufundira lwa sabiiti twikara n'etwekeberamu naddala ebisera ebya kuluma nka bini nebya bulisya tukore tutyai e sabiiti gyini era tukwaba kola tutyai abantu okwikala netumanya kyetukore okusai ne kyetukore okubi kiyambaku kiyamba okumanya kiki kye tukusayiryamu era n'ekikwaba okutugasa

Ebyanyegesya biyambireku muno omweka yange nadal okwongeraku obusobozi ku byankulakulana ya kitundu ogeza nti omweke eyo abaana nibaba nga waliwo osomere bakola emirumu batekawo e business e business neziyambaku abantu omu kitundu omwo okwiza okola omu business

Ebyanyegesya byemereire kusai kubanga nabifunire omukiseera ekituffu era nembifuna nga bikumala, okuba nti nkwenyigira omubuli nsonga yakitundu eizire omukitundu kubanga nabiire okusomeero ninsoma eibanga erikusinga era ninsoma buli kyenendyanga, nolwekyo ebyanyegesya byange byemereire kussa nyo nyo dala, nti nabifunire omubuire, nabaana bange era nkubatekateka okubatwala omunyegesya nje jinaikireku nokusukaawo bona beyongere okwenyigira omunsonga zakitundu amwei nomunsonga za ahh ezikusuka omukitundu.

Ebyanyegesya bireteremu biyambire muno era biretere amaani edi okwongera omukaago nekka ezindi nti abaana nibasoma baba mbasangangana eyo ombitundu ebyanjawulo nafunayo omunywani wamwei naleeta omunywani yena nafuka munywani wekka eyo.

Omusaiza alina okwekeberesya osukali oluvanyuma yena lwa myezi isatu eehh oluvanyuma lwa myezi isatu yaba wekeberesye oboneke nti nga okumanya noyemereremu

Nje tikinetagisya kunaaba mirundi zingi amagulu okwera kasita ogakuute kusai era geera nebwonaaba emirundi ikumi olunaku nga gaine okwera nga tomaite ganaaba era gasigala tegaere naye nje naaba okwikumi n'eibiri nigaera ninyira nibaaba obwiire te nga nkwaba okubbasya era negasigala nga geere kusa engeri nigendyamu naye ekya ekyakwera tikikwetagisya ntivolina okuganaaba omuno muno muno ddala nebwonaaba o mirundi ogumwe gasobola okwera nebworwawo ng'okunaaba n'onaaba ebaafu isatu olunaku era gasobola obutaera nobba nga tomaite gakuuta

Yaa ebintu bini byegeserye kusai okutekateka ebiseera ebya mumaiso omwekka zini omubitundu bya waiswe kubanga omuno muno kyenkusimaku nti abantu begere engeri jonyinza okubamu omwomi nokulinda ekka yamu nabiki ebyokola okubona nga abantu bamu boomi nadala okusoma kukuleta okumanya nokukenga abantu baingi byamenyanga abantu naye ati okusoma kwegere kwegeserye abantu obwomi bwabwe obwa bulizo.

Ebyanyegesya biyambire oku oku okutumbula ensonga za mukitundu omungeri k'eni; Tusomeserye abantu okubanga bakumanya amateeka, tusomeserye abantu okkola e mitingi oba enkiiko singa wabaire ekiba kibairewo n'oboneker'adi nibasomesya abantu okumanya eddembe lyabwe.

A bantu bakwatibwa enjunzai lwakubba basire toye toyeyere nyubba enkukuni niziiza, tokunaaba e ee enkukuni nizikubbaaku so nobba nga toli muyonjo enjunzai zikkwata naye nobba nga okunaaba, enyubba okujeeya nobba mukuni enkuku enjunzai kizibu okukwata.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

Aaa ebyanyegesya singa bibba nga bikusomesya ebya ba buwangwa bibba bigukumiire nk'obutabu nk'obwo mba bukuma mba busomesya abaana na baizukulu, so ebyanyegesya bibba bikumiire muno ebya bya buwangwa.

Oyinza okumuwa amagezi na nga omutwaire omu byanyegesya ne bamwegesya oyiza okumuwa ebyabugaiga byamwei naye okumuwa ebyabugaiga tekiba kisai oyina kumutwala omwegesye ebyanyegesya omwana wamu omuto naba nga oyina okumuwa e basic needs no kumutwala omudwaliro ebyo nibyo byoyinza okumuwa okumujjanjjaba okusai nomutwala omu masomero agasai ne byanyegesya ebisai noba nga obwire omu bulamu bwansi omwana wamu oyo omuto gwoba olekere noba nga omuteremu omusingi ogusai era okukwaba yena te afune ekyakwega oku bamwei abato bakwaba okubyala

Obulabe obuli omukukolsya ebintu bya bwananyini nka ekirita bulumu oku okusasanya akawuka ka mukenenya singa muba mukoleserye ebintu ebyo amwei

Ekitufu kiri kyenkulowoza omu mbiika ya sente nga nkwakala oku mutimbagano nje nkulowooza tekiri kisai muno kubanga kituyambaku kisai muno kubanga kituyambaku sente ezo woku wokuzendyerya ozifunirawo okusinga te okuziteeka omu bank woyina okutekamu esente okwaba okuziyayo

Yee nyumirwa muno okwitirana abantu abanjawulo kubanga kini kinyambaku okwega n'okukola emikago ejanjawulo

Ekirigiraku omuno abaana abato obutajuta bintu bingi omwana oyo tayo nga tayonkere kusai omwana oyo tomuliisirye kusai omwana oyo akusila wabbi omwana takunywa kusai omwana oyo kimuleetera obutajuta kusai.

Omwana wa bwaala nakubba nga yasomereku abba tacaali mugarai era abba takyatwarwatwarwa bintu bya ku nsi ebyakwerebetya mbe nakatundwa aka bitaanu koona nibamugalanzula. Omwana wa bwaala nakusoma akufuba okubona nga ekitwoni ekitaali omweka yaabwe akukireeta era nibamwegesya nokwekuuma nibatamwendyandya canjo kubanga akubba wa mugaso.

Aaa nkoleserye obwegesye bwange bwenakugukiremu nimbanga nkwiriryaku abantu aba mukitundu kyange okugeza nimba ndi musomesya omutendeke, nyira ninsomesya abato abaana oku kitundu kyange olwo mba mbairirirye oku bwegesye bwange.

Alangi eziri oku bendera eyeiswei eyeyanga waliku e alangi eya yellow waliku e langa eya kasayi waliku e langa egiragazu

Nkubona nti ebyanyegesya e Gavumenti ebyongeremu amaani okusemberya amasomero ampi gabbe ampi ampi omwo nimwo twafuna ebyanyegesya ebisai era omubiseera byaiswe eyamumaiso n'abaana baiswe baganyurwamu karai nga bakwika ma.

Eka yange enyonyo eyegesya abantu aba mukitundu kyange katugeze nko kusoma nko kwo eka yange ekkwegesya okuluma eboneka nti nga ekwegesya abantu abandi ababaire nga tibakufaayo nti oba oliawo kini ekintu kyaku kalimu nti ekyamugaso.

Obumanyisyo obulanga nti omuntu oyo mwiniki omuntu oyo byakola tebye tibyakalamu omuntu oyo okola muno naye amaliira afuniremu kidyoli omuntu oyo atekamu amaani gaingi naye e program zamwei ziba nga tezikwakaba mu maiso

Omwana ebi eddagala elya bisiisa alina okulikolesya oluvanyuma lwa myezi isatu.

Yes okwewala obuzibu nga oli nda obutafuna buzubu number emwei wewala ebyo ebyo ebiyinza okukyakula ekya kabiri okufuna amagezi okuzwa ewa musawu ekyakastu mwikiriniza n'ongundu oyo niye isemaka nokoba naye mwiranga uuhh budi mbaire nkutyoba emirundi gyona gyona naye ati obuntu buni bukwetaga bukendera

Ekikusingira kacarumwei obutamanya era kayinza okwe kayinza okutangirwa Kati, nobba nga okuwangala no muntu akololeire eibanga lya sabiti ibiri nokweyongerayo olina okumwewala oba oku mweseega nekindi okumuwa amagezi ayabe omu lwaliro omuirwaro abone omusawo omukugu.

Ebyanyegesya bijunire obwoomi bwange kubanga nkumanya ekya kkola ate nga kika ki kikola obwoomi kusai naddala ebyakulya ebya kunywa ebyakkolesya obwoomi buu buli kimwe kyenkukola kikola nkusengerya busomi bwenfunire era ninfuna okwegesebwa nokubuluirwa kubanga nokola nga omaale okwega ndoowo kikusibolaaa

Ebyanyegesya bini bireterewo enkulakulana era okuboneka nti nga bitekerewo emirimu edi abantu bamukitundu

Kini kiri gwakabiri nkoberenge abaana ba bwala budi babba nga bakusanga obuzibu amasomero nga gal'alai era ne basanga okutoola enda nibasanga obutasomesebwa kusai n'obukerwa naye buni byangonjoibwe amasomero aga pulaimale na ga sekendule gali mu muluka gali mu byalo omwana akuzwer'eka weena omubyaire osobola okumulondoola amwe n'okusomesya.

Ebyanyegesya biyambire okumalawo obutabanguko omumaka, obutabanguko omumaka niyo kacarumwei ensibuko yabworo edi abantu akuwangaara okugeza omuka omukali no musaiza nayete nibabbanga bona bon begeesye olwoni tte nti basobola okumalawo ebintu nkebyo.

Oyinza okusooka nogaia oku bowaholo oyinza okusooka n'ogasumbaku oba oku taapu naye notagasumbaku era tigasobola kuba gayonjo nti olwakubba we ogaire oku bowa iswe tumaite nogaia oku bowa gaba gayonjo naye goona gaba gakyafu kuba e bowa etalaga n'olwekyo okumanya amaizi g'okunywa nti gayonjo sooka ogasumbe era ogasengeize

Ziyambire ziti abantu abakulu amwei nabaana begere okuwandika, begere okusoma amwei nokwetandikirawo emirimu zabwa nanyini kuba amagezi gona gona ago gazwiire mubya nyegesya.

Haa oyaba omu ka TV nibasobola okubona ekizimba ekyo ayi wekikwenkana era te omukugu no nokitwala owa mukugu namanya nti kikusobola okusalibwa nibaba bamaare okukisala nofuna obwomi bwanjawulo

Bazenya akapiira, bairuka emisinde.

Aa okwewola empiiya ezidyodyoli kiyambire abakali okutundu kyaiswe okubba nga bakuta bakwetandikirawo akantu akadyoli nikabba nga te kakusobola okuzwamu ekikooto

Iyee obwenkanya bubbaawo okugeza wewaawo nti okusoma abaana ba bwojo naba n'ababwala babba omu kibiina kimwe naye te omubibbasyo oba byete ebisulo babaawula abaala basula bonkai n'aboojo bonkai naye kubbe kwaba manju wakwewawuluza kyet'ekiigo n'omubyolooni byona bikwawulwa.

Kyoyinza okola ekikusoka kyona kyona amaizi gamu gokunywa nigabbe agayonjo ekikusoka oyina okugasumba ogasumbe ogasuuke omukintu kyona kyona nga kiyonjo okinabirye oba sepiki oba kontaina oba nsuwa nogasukamu nga gayonjo.

E government eyina okuba nga ekugula amatakali buli kitundu singa kikwetagisibwa buli byalo bisatu nekubaku esomero awo ebyanyegesya biba bikwaba kwikira kyarumwei oku mwanjo nti nokongera abasomesa abangi kyikwetagisya nti buli somero lirina okubaku abasomesa abakusoba omwikumi okwira eyigulu wadde kuliku ebibiina mwenda oba ikumi naye kuyina okubaku abasomesa abakwika eikumi ebyanyegesya biba oku

Aaah ebyanyegesya binyambire munoo nadala okwemeera okubaza okunsonga yona yona atenga tindimu kutiina lwakubba nti ndi mwegeesye kusai so kyenkubaza nkuci nkuci nkucimanya ati tte nkucibaza nga ndi mugumu.